بقى هاكا الساحر يخمم، كيفاه وليت أنا صغير هاكا كيفاش باش نوصل أنا باش نرجع روحي <hesitation> لشكلي الطبيعي وال- <hesitation> التركيبه السحريه فوق الطاوله، ايه عليا، بقي يخمم ويخمم فاللخر قال أنا هاذ القطوس متاعي نطلع على ظهرو ونطلع فوق الطاولة ونلقى التركيبه السحريه اللي باش ترجعني <hesitation> في <hesitation> شكلي الطبيعي، هو هاكا يخمم والقطوس يهجم عليه يسخايلو فار.